والله أصحى يمكن، الساعة عشر فى الصباح، وأنام يمكن، الساعة اثنين أو ثلاثة في الليل. و آكل أغلب وجتى، آكل في الليل بصراحة، ما- ما أكل الصباح.